Essennu un gran manciuni, mi piaci manciàri li cosi ‘taliani ma puru chiddi missicani. Però si’ nn’haiu a diri unu, preferisciu li cosi di manciàri di la me’ terra. Dicemu ca ‘n Italia si mancia veramenti bonu, ci sunnu cosi ca fannu grapiri lu pituttu sulu a pinsaricci. Poi nun parramu di la Sicilia, d’unni si mancia comu un diu, pi chistu cu veni ‘n Sicilia si nni torna sempri cu na bedda panzicedda.